ریزر اک سادہ پر بہُت ضروری اوزار ہے، جو شریر دے والاں نوں کٹݨ لئی ورتیا جاندا ہے۔ ایہ ہر بندے لئی عام ہے۔ خاص کرکے اونہاں لئی جو منہ، باہواں، پیر یا شریر دے ہولی حصے دے وال صاف رکھنا چاہندے ہن۔ مکھ مقصد، شریر نوں صاف ستھرا اتے سندر بناؤݨ بارے کم کردا ہے۔ ریزر دی سٹرپ والی پٹی، بلیڈ، والاں نوں کٹ دیندی ہے، پر وال دی جڑ نوں نہیں ہٹاؤندی۔ فائدے: ایہ تیز، سرکشت اتے ورتن وِچ آسان ہُندا ہے۔ خاصی ورتوں لئی بہُت اُچِت ہے۔ وکھ وکھ قسمہ: سنگل بلیڈ، ڈبل بلیڈ ریزر، الیکٹرک ریزر، ڈسپوزیبل بلیڈز آدی، جو وکھ وکھ شریر اتے اپیوگ لئی بنائیاں گئیاں ہن۔